وين نخدم أنا <hesitation> بحكم لبلاصة واسعة برشا عندنا <noise> عندنا سبعة وستين شباك، كل مكتب فيه جوج شبابك، وعندنا <hesitation> شبابك في <hesitation> الطابق الثاني عندنا خمسين. وعندنا <hesitation> أربعين في طابق الثالث وعندنا في الأسفل زادة عشر شبابك ولا خمسة شباك.